اسكريم الفنيلية ، اسكريم الشكولاتة ،اسكريم المنقة ،اسكريم الفراولة ، اسكريم الاوريو ،اسكريم القهوة ،اسكريم جوز الهند ،اسكريم الموز ،اسكريم الاناناس ،اسكريم المكسرات ، اسكريم الكرمل ،اسكريم البرتكان ،اسكريم التفاح